In ya´a chi so, <laughs> sa´a ku ja jasi va´ayo sua, jasi va´a jii in sa´ama sua xi nu iyo in curita sua te josi vara yua te ichiyo spsi na kachii naketeyo jir alcohol in alcohol naketeyo yua te chiiiyo na nu iyo in pomada ja, ta, ja ntakasi, jo mu kua jir intao yua te chio curita suate kasio in sama sua jasi va´ayo yua te ntuva´a jii.